Koko. koko tii tetap ketawa nera si pais tuang nera no sosot nendo pat wenera kanen pata wanera pa wanera si torona des kenala nera si pais tuang nera si mekano nera ca tuama ka pawowene ka parinte. tetap kena lena manja lelewo. manja lelewo ta sasi tuang na dei kula tena lako tan ma waange sa memang dei kenala ni koko ti wo ko rumende tetap po kula tenako nitu sasi koko adi sase rarigaten wadina ta ketawan ko se koko tii dua teintu.